أنو العبد يقرا إقتصاد تعاونه برشا في حياتو خاطر خاطر تخليه ميكونش مربوط في <hesitation> في مجال لهو قرا فيه هوا، و إلا يحطكم ما قرا حتى شي، تعاونه علاخر، على الأقل كعبد كيكون يحب يستثمر ولا يحل ختى مشروع صغير مش يلزم يستثمر في حاجه كبيرا يكون عنده ذرايه على أبسط الحاجات هاكا علاش مهمه.